﻿Oimeko aipo kuanunga persona reta oiko jokuanunga tëtraguasu Egipto jeva, jaeko tëta ñima <hesitation> yaendu opaerte rupi yanderu Tumpa imiari je <hesitation> ipuereko inrteresante, se mbaerti aesa jare mbaeti aikua kuanungareta kiraiko oikova, erei, seguramente jaereta oñemoimagina, peatiempo kirai, jare kirai yande ivi, kiraiko mboroaiu, kiraiko yeparereko, ani ipuere oikuavi kiraiko apova, jae jokua <hesitation> ipuere jae ombou yande ani imiari yande